Na vota un gattu curiusu truvò na cullana màgica. Quannu si la misi ‘n coddu, trasìu nta un munnu unni l'aceddi pàrranu e li gatti sunnu re. Ogni vota ca pinsava forti a na cosa, la cullana la facìa addivintari realtà. Ma na vota accumparìu un stranu spirdu ca ci la vulìa arrubbari.